Барои ман мусиқии джаз рамзи озодагӣ, эҷодкорӣ ва ҳиссиёти қавӣ аст. Джаз мусиқиест, ки дар он импровизатсия ва эҳсосоти шахсӣ нақши калон доранд. Джаз ба ман бо шабҳои пурҳаракат, муҳити шод ва фарҳанги аҷиб алоқаманд аст. Вақте ки джаз шунида мешавад, дил ба рақс мебарояд ва фикрҳо озод мешаванд.